أنا بفضل اني كون رياضي مشهور ليش؛ <noise> لأن لها العديد من المميزات ، الرياضي في المقام الأول هو يتمتع بصحة جسمانية و بدنية جيدة نظير ما يقوم به من رياضة ، في المقام الثاني ف هو لديه شعبية جماهيرية طاغية و هو قدوة و مثال للمثابرة و الجد و الإجتهاد ف هو رمز في الوطن.